Sɩ dzimise aŋsí yáa sɛɛ kilisíyá ilimó, sɩí lá lalɔɔ ilimó? Dɩí ná sɩ dzimise sɩrɩ wɛ níŋɛ sɩí kilisi ilimó, bíɩ dɩ mɔsí kpakpadzɩmɔɔɔ, bíɩ dɩ mɔsí kafiitaá, bíɩ dɩ mɔsí kúñsáa, bíɩ dɩ mɔsí tchɔlɔlɔ, bíɩ dɩ mɔsí kukuwó, tɔɔ dzimise sɛɛ dí náa sɩ sɩí di ilimóó sínáá báásɩ sɩí di páá, ilimóó sɩí sáŋ sɩ ditonɩŋɛ sɩí di. Ŋnáa? Bʋnsíkísíkí sɛɛ bʋ kasʋsɛɛ, bʋ kokórisé, sɛɛ dɩí ná sɩ táa ná, bʋ níŋɛɛ dɩí sáŋ sɩí di. Bʋ dahʋmaná níŋɛ na bʋʋ sʋkʋba feé-feé bɔɔyɛnɩ, ilimóó dzimise dínáá sáŋ bí níŋɛ bʋʋ dí. Ŋnáa? Ŋñná ilimó sáa karɩmɛ kúñsáaá dzɔ, kpákpárásɛ tɔñsɩ kúñsáa dzɔɔnɩŋɛ kaá dzɔ kaá yá ditoó wá. Na bʋ kukuwósɛ nɩŋɛ feé bɔɔyɛnɩ báa kilisi baá gɛ kpínaná níŋɛ baá díí yá. Ŋñná bʋʋ talá táa karɩmɛ dɩ táa ná dɩ kedzimbise bɔɔ, bʋká dɩ tá dzɩŋ léé bʋʋ fúna bɔɔ, bʋ kúñsásɛ na bʋ kukuwósɛ na bʋ dzimise sí ilimó ñsɛ dziró, ilimóó sínáá dí sɩ dito. Ŋñná?